Uze̱mene̱ho̱ ugho re̱ de̱ eva were kzae roo ugho ha eva re wene̱ he̱ ozaete wo ugho ugho-ezi rie eva re̱ iwe̱rie o̱ woho no ome̱ e̱me na dhese ke̱ kene metekpoho̱ iruome̱ rie̱ no̱ o̱ghe̱ne̱te ghale ome̱, mere kpoho̱ o̱ko̱ me̱ re̱ rue̱ ughoso eva re̱ were ome̱ esikpobi so ugho te roro ozae obo̱ o̱ye eva re̱ rro̱ were ozae then ẹjo̱ o̱maria emo̱ na omarai egba na no̱ abi kpoho̱ isukulu hu na ejo re̱ vue̱ owhe̱ nu̱a bi kpoho̱ isukulu yo̱ a bi kpoho igbere-bru ano̱ igbere a bi jo wo ughu rai so yo̱ omamo̱ ugho ye he <noise> o̱yena re wha evaw ere zio uwou na dede he ere ejo̱ omaria like o̱mo̱ kpako no̱ me wubre na o wo ugho butme o̱se̱ no̱ me̱ wuhre rie na o̱re̱ke̱ ome̱ ugho ho ko̱ omamo̱ oware so eyena yo̱ ikpebre ighoyo̱ emo̱ na abi wona eyena re wha evawere zio uwou ho ugho ezi ra no̱ whe kpoko̱ whe̱ je̱ rue̱ like epano me rovie eki no̱ me̱ beze̱ na whe̱je ko me̱ je ze aje hwusa ke̱ ome̱ erere no̱ o no re ze̱ me̱ re̱ jo̱ ette ke ugho no̱ aro̱ ve ore evuo uwou ha evawere o̱ re̱ jo̱ uwou na oyena ho̱ omamo̱ ughi ikpehre ugho na igho iritual, igho aze, me̱ gwolo utioye na gbere he utioyena u te ome̱ obo̱ ho utioyena u te emo̱ me̱ obo̱ ho̱ ere me̱ ta. Oke kpobi ugho o̱ re̱ jo̱ o̱zae obo̱ ho̱, ugho e̱sejo ore kpoho̱ ore o re je zihe ze keme ugho yo̱ oghe ere ke̱ oware no̱ o̱ghe̱ne̱ o̱ ma so e̱sejo̱no̱me wo ugho ha mere fi ewhae, me̱ re̱ jo̱ ewhae momo ugho me ro̱ kugbe ro ru irere no̱i norie ze hke ukpe no̱ u kponanano̱ o̱ jo̱ ukpe no̱ o̱ mai keke ome̱oma na e̱de̱jo̱ na me̱ta ke̱ o̱go̱me̱no̱ a re se honorable akporo israel o̱ re̱ ke̱ ome̱ ethazane ethazane <hesitation> udhhue̱ gbikpei o mu ome̱ zihe ha te okenona me zihe, e keehe̱ so o̱ ko̱vie̱ no̱ me zihe ke e dede he o̱ ke̱ ome̱rie̱ woho ego̱ ohwo ke̱meo̱go̱ ome̱ onio̱vo me̱ avo̱ emo̱ ma ke̱ rie o̱ reho̱ onio̱vo me̱ avo̱ emezae isoi rokei agbe vro aroo but yo̱ ore se ome̱ nyai se oware kee so fiki oyena o̱ ro̱ ke̱ ome̱ ugho na, ohwo o̱fano̱me̱ taeme ugho keno o̱rue̱ ke̱ ome̱ he̱ but yo̱ me̱ gbe bwlelei ta e̱me vite ukpe nana so ugbo e̱sejo̱ o̱ re̱ kao̱ ohwo e̱se̱jo̱ o̱ re̱ jo̱ ohwo obo̱ whe̱gbe̱ wo ha where sah momo evao obo̱ ehru ere ukpe no̱u kpo o jo oroniko̱ ukpenana nata.